Eng' kila supuhi, kee chaik, ama kiee chaik ichekei, kiee chaik yong'yomii rapishek, ke- keaktai lakwet soket, kopokwal iin kopokwal makatiat nyekeamnde chaik kei, anan ko ng'ap kopa tuka akoi ko lukcha, ko mamii cheko, keyoo turungik, ke peel akot pande, yakakoruryo kora pandeek. kepel pandek keamte turungik kai, ko ng'ap komamii akot rapishek ap sukaru, kechul akot musarek yo mii cheko kora, kerongchi chekai musarek kei, anan ng'ap komii kora piasik, keo kepe imbar kecheng piasik kewai piasik, kechop piasik ak muchele, ko tukkuk cha chekiame achek kila siku.